Ɗo koɗmi ɗoo, lebbi ɓurɗi fof wulde, ko Avril, Mei, kañum e Juwe. Lebbi ɓurɗi fof jaangde <hesitation> dum ko Janviye, Fevuriye, kañum e Maars.